Pues lëꞌná sia par mak porque aveces mak diꞌltsa ba sialá, nap lëꞌ mak c̲h̲an c̲h̲ow lidzlá o tib minn ziꞌd c̲h̲ow lidzlá kon mal intención pues nap wanxe makga xdux, lëꞌma xc̲h̲aꞌ gan chuga o algo minn ziꞌd mal pues, nap lëꞌ mak c̲h̲uꞌnn bis pues, manu nak nak list pues.